د لاسونو په واسطه د کالیو مینځل باید، ا، په منظم شکل، ا، سره ترسره سي، دستکش ورته په لاس سي او همدارنګه په ګرمو اوبو کې دې پاکونوکو مایعاتو او صابون څخه استفاده وسي.